Jadi kalau makanan ciri khas itu ya ciri khas ya, kalau lebaran misalnya tuh lebaran, kite kan bikin ketupat tuh, pasti ada sayur godog tuh, opor gitu kan, semur, nah kalau di tempat <hesitation> empok yang di sudimara jombang sono ye, <hesitation> setiap hajatan itu harus tuh harus ada sayur penganten, dulu belum ngerti itu saya pengantin apaan gitu, waktu kite masak, jangan lupe tuh katanye sayur pengantinnye, katanya bikin, lha pas ditanya. sayur penganten tuh ape, masa penganten sambil nyayur gue bilang. ga taunye sayur penganten itu telor tebu, kalo ga telo r rebung tuh panjang-panjang tuh panjang campur kentang soun cabe ijo tuh, tuh namanya sayur pengantin, itu pasti harus ada tuh di daerah-daerah jombang tuh kayak gitu lagi baru tahu kaget juga karena di tanah abang juga kalau di tanah abang itu paling khasnya itu kalau misalnye kayak lebaran ya itu mesti ada pindang bandeng tuh, kalau tanag abang wajib tuh pindang bandang kalau menyambut bulan puasa tuh itu wajib pindang bandeng, terus sama itu deh tuh semur daging tuh kalau tanah abang ya tapi, kalo hajat hajatan tuh kayaknye biasa biasa aje sih, paling engga kredok deh tuh, kalo tanah abang <hesitation> ga jauh dari kredok, nah kalau di jombang itu bingung baru tahu kemarin aje tuh pas lagi masak suruh bikin sayur pengantin ijo soun nah dibikinnye suseh dimakannya cuma sebentar kadang kadang ya gitu ada empet-empet dikit sih.